Tsy mana vonin-kazo ho tondrahy aloha fa raha ohatra ka mana anizay zava-maniry ho tondrahy zay zaho, da indroa isanandro eo. Raiky maraindray, da raiky alohalohan'ny folakandro fa manombotomboky ho alohan'ny mainzy gn'andro zany. Midika zay zany impolo isank- ah impolo! in- inepatry amby folo isankerinandro.